که زه د سپورتي لوبې او کنسرت د لیدو تر منځ یو انتخاب ولرم نو زه به خامخا کنسرت غوره کړم. زه د سپورت د لوبې کتل د تلویزیون له پردې څخه خوښوم او زه ډيره په میدان کې د سپورت د لوبې د لیدلو مینه واله نه یم، خو که موسیقي په ژوندۍ بڼه او معیاري موسیقي واوسیګي نو دا به زما لپاره، یوه په زړه پورې تجربه وي.